<audio distortion> i fa somary, ino izy tiky, ah manara manko. Ka no handeha hanao touriste aloha dafa vonona gny blouson be sy tricot be, vo gny pataloha vo gny kiraro han- hindesiko amy nara sy amy neige igny satria raha hanao touriste megnagny aho.